Toh guga woo ga ni ga te day no doŋ ifo se doŋ a ma ni baŋkaara kanandi naŋkul kaŋ ni ga furo, i ma bay ka bay ni baŋkaara, a sinda hay'fo kulu. Amma da ni si wadin te gaskiya ni baŋkaara ban ka sukum. Matekul kaŋ no ni daŋ ni ga a si ni di da. Amma da'day ni na hayo ka kanandi za ni furo jama ra, baykulu si ga bay day tabbat ni baŋkaara samay no a go. Amma da'day ni si wadin te wo ni di matekul kaŋ te naŋgu kulu kaŋ ni furo ba ni baŋkaara ga boori nda za kaŋ ni man wadin te a se, a si fatta kala barfo ma guna kay filana baŋkaara a ga boori amma kaŋ a man wadin te a se'se ni di a man fatta kala a na ɲga baŋkaara sara, a na baŋkaara ma wi za kan a si te i ga ne a se ma kazama bumbo no zakaŋ a si guga te a se, kala baŋkaara kul tirji ka sara a mana hinse. Amma ni di da ga kula nda no ni di bora din guga te a se ni di ni baŋkaaray kul kaŋ ni daŋ ni gaa hamo ga a ga ni di no kuma a ma kani niga samay a ma kani ni gaa hamo ga za i di nin ni di baikulu si ne ni se, ni baŋkaara se a te hay'fo. Amma da'day ni si woo din te wo a sinda matekaŋ ni ga te i ma ni baŋkaara din guna matekul kaŋ no a ga boori nda da'day woo din si a ga ni di daraja kaŋ.